Karazagny fitaovagna na z'outil fivolagnagna azy agny le haiky pince.yy bara pince.yy marteau, tôhatra <hesitation> tenaille.yy ts haiky agnaragna aminy tegny gasy ee